kondole andre wa bakehout ala ware lumuofta kalu binyama on bakehout bhiya utira bakehout muoftata hak konde ko mg handi kondole man saye goa iya ndi dudde dde wa dila hi dde wa dila